Mansia na kepercayaan te ngone re ona lila ngone na kejujuran ge, dadi ahu ne sagali so kora masia yali karana ngone so kora mansia almoi bato ge, mansia na kepercayaan te ngone re ena sira.